जो हमारे सफाई करना के मेशीन ह । से बिजली लाई कम करा से सारे सफाई सका करें। तेन्दो मोटर ह लागिएंदो। जो तेन्दो मोटर ह लागिएंदो से सारो कनाडा उभो शोका।